Yeku nani naranja tiku yendo xhí jugo ne xhede xhión chedenró nana iin nani pastel a nani pan <hesitation> ti un un naranja chende tuku madarina, kendó lukan ché yaxi yaxi ná yendó xí mandarina <hesitation> limon nani nró ihó ko <hesitation> ati'ó xhikó unchebdó <hesitation> yuté tikote ihó va'a xhexi já kandó yuté.